<hesitation> kalau sayo kalau untuk apo namo nyo <noise> <hesitation> untuk memilih pasangan untuk kedepan nyo yo sayo tu harus melihat pribadi- pribadi perempuan tersebut kek mano <hesitation> kek mano keluarga nyo, asal usul keluarga nyo <hesitation> sehingga kalau nanti sayo udah apo namo nyo udah- udah oke atau udah mantap menjalani kehidupan yang lebih apo lebih serius yo itu lah harus <hesitation> apo <hesitation> harus melihat keadaan bahwa si perempuan ni yo dari keluarga baik- baik <hesitation> perempuan nyo jugo yo punya peri- perilaku baik <hesitation> kenapa berperilaku baik itu penting kyo kareno yang di pertaruh itu kan <hesitation> bukan cuman keluarga kito yo termasuk kehidupan- kehidupan kito selanjut nyo samo dio, cem mano anak- anak kito besok, makadari itu- tu kito harus meimilih pasangan tu yo yang benar- benar cocok lah buat kito gitu, cocok buat kito berumah tango macam tu nah,